मोर पास जूता के आठ से दस प्रकार उपलब्ध हवे। डर्बी जूता, ऑक्सफोर्ड जूता, लोफर, चेल्सिया जूता। कैजुअल शूज, डेजर्ट जूता, हाइकिंग जूता। साइकलिंग जूता विंटेज जूता।